حتى تنضفين التلاجة، فرغي كل محتويات التلاجة من أغراض، بعدين امسحي الرفوف بخل ووموية دافية، إذا في بجع صعبة استخدمين بيكربونات الصوديوم، اتأكدي من تنضيف الأجزاء الجانبية، وإنك تنضفين المقابض عشان يكون كل شي نضيف.